Lu celu annuvulatu mi fa pinsari a jurnati lenti e silinziusi chini di pinzeri appizzati; mi ricorda lu prufumu di la pioggia nta l’aria prima ca cadi. ‘N sensu d’aspittativa comu siddu avissi a succediri qualchi cosa da ‘n mumentu all’autru. Mi duna na sensaziuni di calma e malincunia e mi trasmetti la biddizza di ‘n celu ca cancia sempri.